हमरू देश लोग सबसे ज्यादा क्रिकेट दिखण पंशद करदन जब भी क्रिकेट मैच शुरू हूदू सरा देश इन रैंदू की चाहे वन डे चाहे टैस्ट मैच टी टंव्न्टी मैच क्रिकेट थै ज्यादा पःसद करदन अन्य खेलो थै भी पंसद करदन पर ज्यादा क्रिकेट सबसे ज्यादा पःसद करै जांदू